Hiq nuk ke nevojë me mu falenderu. Thjesht jam e lumtun që kam mujtë me t'ndihmu. Të ton kemi nevojë për dikon kohë mas kohe edhe jam e lumtun që unë jam qaj person për ty. Jeta munët me na pru shumëçka, po mos harru s'ke nevojë krejt vetëm me i kalu. Unë gjithmonë jam ktu, sa herë q'i ke nevojë vetëm ni telefon ma bon edhe menihere vi.